In meiner aktuellen Position ist das schwierigste die notwendige Geduld auf zu bringen.

Das Neue Buch Genesys von Bernard Beckett.

Ja während Arbeitsloszeiten habe ich mich schon bemüht ehrenamtliche Arbeit zu leisten, aber leider warens nie wirklich die Felder die mich interessiert haben. Bis ich dann irgendwann auf Common Voice gestoßen bin und auch mich mit der KI beschäftigt habe, und Common Voice ist ja ehrenamtliche Arbeit oder etwa nicht?

Nein, Rennsport hat mich noch nie interessiert.

In der heutigen Zeit finde ich es grenzt fast schon an Verschwendung von Ressourcen ne neue Sprache zu lernen. Aber wenn ich eine Sprache lernen würde und Sie unabhängig vom Netz Beherrschen sollte, dann wäre das Latein, einfach weil ich die Sprache mag.

Nein ich habe keine Haustiere mehr. Mein letztes Haustier war ein kleiner Hamster und warum? Hamster sind doch cool oder?

So wichtig sind mir verschiedene Hobbys gar nicht, ich finde eins, zwei, vielleicht drei Hobbys reichen, wichtig ist doch nur, dass man Spaß dran hat oder?

Die letzte Branche in der ich gearbeitet hab eh befindet sich langsam am aussterben. Ja.

Ich trage am liebsten ausgefallene, luftige und bequeme Kleidung eh grade Sommerkleidung, warum? Weil es einfach angenehmer sich am Körper anfühlt.

Ich würde gern etwas mit KI arbeiten tatsächlich, auch wenn mir dann vielleicht in meiner Freizeit der sportliche Ausgleich fehlen könnte. Aber seit zwei Jahren fesselt mich dieses Thema doch einfach zu sehr. Es wär ne schöne Vorstellung damit auch Geld zu verdienen.

Ich liebe den Sommer. Ich mag den Herbst und den Frühling etwa gleich viel.

Die letzte Autorin von der ich ein Buch gelesen habe war vermutlich Yasmine Galenorn und ja mir hat das Buch gefallen, die Bücher.

Ah ja ich habe bereits verschiedene Chat Bots genutzt auch wenn ich den Begriff nicht so sehr mag, Und im Grunde genommen für jedes Thema was Du dir vorstellen kannst.

Mittlerweile sind wir soweit, bin ich soweit, das ich mir sogar ein Leben gänzlich ohne Bücher vorstellen könnte. Ehm, weil digitale Medien einfach besser sind.

Soziale und analytische Fähigkeiten.

Loyalität und Treue.

Ich koche so gut wie gar nicht und warum? Weil es mir einfach zu viel Zeit in Anspruch nimmt.

Nein ich nutze in meinem Haushalt keine.

Klöse mit Rotkraut und Rollbraten, wahrscheinlich weil ich seit der Kindheit damit aufgewachsen bin.

Ich würde vielleicht irgendwann gern einmal, den Beginn des Transhumanismus beobachten.

Videospiele, ganz klar Videospiele sind Zeitverschwendung, ich mein ich komm selber nicht los davon aber unterm Strich is es wirklich.

Ich verbrauche bewusst tatsächlich nicht so viel Wasser.

Entweder in die Kleiderspende oder in den Müll, je nachdem wie die Kleidung aussieht.

Ich habe keine Lieblingsfarbe ich mag alle Farben, je nachdem was ich für eine Stimmung hab.

Wie kann man denn einen Regenschirm verlieren? Wenn man Ihn grad in der Hand hält und der Wind bläst ein entgegen und fegt den Regenschirm weg, soweit das man nicht mehr ran kommt? Also wirklich.

Bis der Kontakt zu meiner Familie gänzlich abgebrochen ist, waren es regelmäßige Anrufe.

Ich habe kein Lieblingsessen und ich habe auch keine Ablehnung gegen irgendwelches essen, ich ess so ziemlich alles.

Meine Bücher stehen auf, beziehungsweise in einem Schrank in meiner Wohnung.

Eindeutig Katze, also eine so ne Hauskatze, geliebt, versorgt, gefüttert. Muss nen chilliges Leben sein.

Ich habe tatsächlich kein Lieblingsfilm aber meine Lieblingsserie war Love Death and Robots und warum? Wahrscheinlich wegen der Vielfältigkeit.

Nein ich kann mir ein Leben ohne Farbe nicht vorstellen und das wahrscheinlich, weil ich immer in Farben gesehen habe.

Sie werden immer weiter wachsen und immer weiter ausgebaut werden, immer technologischer und immer effektiver werden und dadurch immer einen größeren Anteil an unseren Stromnetz haben.

Ist es denn überhaupt so wichtig verschiedene historische Persönlichkeiten zu studieren? Ich mein, wenn da Menschen dabei sind die ein wirklich interessieren dann kann man das machen, ich fahr ja total auf Philosophen ab aber jemanden zu studieren also ganz ausführlich? Ich weiß ja nicht, muss nicht unbedingt sein.

Am liebsten gar keinen, ich mag Sport nicht.

Das Buch On Bullshit von Harry G. Frankfurt. Geniales Ding.